ngasang ne hang hitu ga hang rebok. Nah, rebok hitu mai one mai dea hia eme toe mai one mai dea ga mai one mai latung, bo cama kid cara pande'd apa situ. Eme one mai latung ga tuk sampe rewut keta latung situ di, tuk sampe rewut poli hitu tong ga cero's kole di eme toe cero, eme toe cero. Poli itu ket situ langsung cero, poli hitu gah campur agu apa agu gola malang nggitu biasa'n. Poli itu ga eme serabe, serabe itu one mai one mai dea'n dea sot poli tuk lite, poli tuk poli poli tuk sampe halus keta, poli itu pengaya lite apa hitu poli pengaya <hesitation> ai do kole bahan kut pande apa hitu manga kole ruha bone'n, manga kole mentega sio, poli itu tong ga pande ai har- harus goreng sio hia. Eme toe goreng tong ga na ket agu bumbu bumbu sio. Hang serabe itu tong ga. Enak ne hia ga campur agu kopi, kopi manggarai sio. Poli itu tong enak keta rasa'n eme nggo toe hanang kopi poli itu tong ga hang pigor sio poli itu sebenar do'd de hang hang manggarai situ tapi hitu ata paling nggo'n laku ai donde ba ngge ce jogja's barang barang situ.